E donca l'astrònomo o l'à piggiou un canocciale pe veddila megio, e o l'à scoverto che a no l'ea unna stella ch'a lampezzava, ma o l'ea un oggetto, o l'ea unna machina, che cian cianin o s'avvexinava a-a Tæra. E dapeu, tanto che l'oggetto o s'avvexinava, lê o s'é attrovou poia e o l'à comensou à scappâ.